A wawe dihan han duwo ho hanmoro han badu'o ma bewobenɛ ma du'o lowɛ mu'a benɛ mu se ma tete mu we fari nu bon mu bɛ'a bebian <hesitation> oyi wo do zɛrɛ ma du'o mu tun san a'o we infin du'a infin mibin mu cruru mibin a ba tranforme mu'i mu'i ania a'o yan da we basi ma mu don to mɛ coro mu manɛ awe shange a wa'a a yɛrɛma han dia a pari han dia a pari pari han dio ma mu be ɲu ereso mɛ co toba nicoza ma ɛnɛ ma tete <hesitation>